Ovo ive esa ene isio zeza ile iree izii ikpe ikpegbovo kpe gbive kpegbesa kpegbene kpegbeisio kpegbezeza kpegbe ile kpegbe iree kpegbi zii udhe dhegbovo dhegbive dhegbesa dhegboene udhe gbiso udhe gbezeza. Udhe gbi le udhe gberee ogba ogagbo vo gbag bive gbag besa gba gbene gbagbeisi gbaglzeza gbagbere gba gbe izi udhuve udhuve gbovo udhu vegbive udhuve gbesa udhuve gbene udhu ve gbe iso udhuvegbezeza udhu ve gbe ile <hesitation> udhu ve gbere udhuve vegbe ikpe gbovo udhu vegbikpe gbesa udhu vegbikpe gbene udhuve gbikpegbise udhuvegbikpe ite <hesitation> udhuvegbikpereze. <hesitation> Udhoso <hesitation> udhosa gbọva, udhosa gbive, udhosa gbesa, udhosgbene udhosagbisoi, udhosagbezeza, udhosagbihre, udhosagbere udhosagbizii. udhosa gbe ikpe gboro, udhosagbe ikpegbire, udhosagbeikpegbesa, udhesagbe ikpegbene, udhosagbe ikpe gbisoi, udhosa gbeikpegbezez̄a, udhosa gbe ikpe gbihre, udhosa gbe ikpegberee, udhsagbe ikpegbizii, udhone udhone gbovo, udhone gbive udhone gbesa, udhone gbene udhon gbisol, udhone gbezeza udhone gbire, udhone gberee, udhone gbizii, udhonegbikpe udhonegbi kpe gbovo, udhonegbikpe gbire, udhonegbikpegbesa, udhone gbikpe gbene, udhone gbikpegbisoi, udhonegbikpegbezeza, udhone gbikpegbighre, udhonegbikpe gberee, udhone gbikpegbizii, udhusoi.